<noise> Minyim dɛ w'edwuma no mma wo kwan ma ennyɛ dza ͻwͻ dɛ eyɛ anaa enngye w'enyi. Na mbom, akenkan so ho hia ntsi dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ edze mber bͻto dza eyɛ biara ho. Pɛ mber a edze yɛ edwuma, pɛ mber a edze dzidzi, pɛ mber a edze gye w'ahom. Na dɛm mber na edze bɛgye w'ahom no, ibotum akenkan edze afa mu. Ntsi afotu a medze bɛma wo nye dɛ, fa mber to dza ebɛyɛ biara ho na ͻbͻboa wo.